Noq, esiqhindäst jah, muidokiq, näütüses tuusama induktsiuunpliit um väega kerge pruukiq, ja määntsegiq miksriq ja sääntseq. Ja nuuq tegeväq või-ollaq söögitegemist kah lihtsämbäs ja parõmbas.